Toh pədək na tlan ga nin na dum adu'a, na dlam na du'a ka ki minti gumu kwan ka su kin, se na vəri vəda nar'i nan dimi na kamanchud kə akwayu. Da dlam na sun nin se na mi kare wana ga nayi bi ga i pata ikam. Na ji kaam na dlume na wunan nin na me aɗa ga na ni ii muduwa nan mbasu ɗigo na viyi təka naji mafiya ga na tana abən afa nin se aduwu nin aduwu ja mbasi i shi woka ii miya maugi se aduwau tlamin gara nin se na vəyi təka na dlam rakan ɗagai ii kunu anguwa na jak dəma dəma dan dəmai ndiwa wara kə akwayayin ga nai, se na kalaktai afa vəgin gara n shikke nan se jan na ja ii munduwa ja mbasi ja dlam adu'a kə aduwau, da sun ja dlam na adu'an se dna gwai a bən jan ja ci da ta nin se ja dlam sukwakwiya ii munduwa ja dlam sukwakwiya jin gara ka lakwtu guma yaye ka. Sutu ku nin, shikkenan nən a dəmudu nin se da vəji nin adumugu bin se da dlam sukwakwiya gəri wam na kaman ii gəri se ii kuma se vəji. Sa'an da vəji rakai da tuma tlanak da wate, toh ii ii kunu wana ja kə gususku nda jigab daya na taa, amman iyu daya da abən bai, na yanga ngum na aam ga nai na dlam wanan na si aam na dlam wanan na si aam har lakwtu duwatli ganai danai, duwatlu na duwatlənga ni nin se na me na aɗa ga i munduwa. Na ju na wana nin nda jiyaɓ na barau wana kə barema na mamau amman gususku mamu gawa a karatu naya bi ga ii ruga, na dlamin ndak barema a dlamau na vaiyak gu ii ye na dlamau na lawan kakshi na lawanshi akshi ye inde nən a dlaman kalkal bi nin se na dlamu tləri da dalmi wana gəri, na a dlamau kalkal nin kuma se na barau awayau a su za wana mi wara nan cu, su zada wana mi nan cu in nya a ti kəma na ka sunu, sa'an na gasu gasu tuku se wana ga da ɗimin gara kalkal ka ki mi nan cu ii kunu kaam.